رياضة الكاراتيه، تدربت عليها منذ الصغر من عمري خمس سنوات وأنا أتدرب في هاي الرياضة وحصلت على جوائز كبيرة وحصلت على مراحل متقدمة في هاي الرياضة ساعدتني جداً في تقوية شخصيتي في إثبات شخصيتي لأنها رياضة تساعد على القوة والنشاط.